Lu misi di agustu mi fa pinsari a lu càudu ma puru a li primi timpesti; lu proverbiu dici "Agustu e rigustu è capu di nvernu". Mi fa pinsari a lu Ferragustu, li spiaggi chini chini di cristiani, li città voti, quasi senza màchini, senza tràficu.